Makanan yang paling sayo sukoi itu tempoyak, kenapo biso hargo nyo mahal, yo kareno dari segi bahna-bahan nyo jugo susah pulak di cari, nah kenapo suko tempyak, kareno tempoyak tu adalah makan khas jambi, terutama melayu, kareno tempoyak ni, enak nyo kareno dio tu adalah <hesitation> fermentasi lah dari durian, lah apo bahan utamo dari tempoyak tu, nahan utamo dari tempoyak tu, terutamo ikan patin, samo durian, nah jadi kareno duo hal itu susah pula di cari hargo nyo jugo mahal, mako nyo makanan tu enak dan jugo susah di cari begitu.